Ka balan juwe depa mana dantiwa, mana danti suk bololo, parku ba man para gapa suk bolol na daya bololowa balanka majwe depa sapal jefit na bi gwasan so. Ko man naltigwe balololo pali ko ta̱ka̱ gobanati, ko ta̱ka̱ sanani karatu gwe ta paliwu ta pal jetit na bi gwasso a sannan duk lokaci gwe depa ta yen ilka gwa babololo to akwai balti nalti nisida. A saman go na bi gwaswi kanta gapa. nukan sani a ilgwe a saka koyati nasiko yelede ka tapa kumti lili ilgon malside ta tik huikso, gipti siri nisida sosai <hesitation> bololobalan kan kuwe depa sa wonti sosai yek a yiside domin babu ligwe depa kali musamman a africa a bika bi lugwe de asa niɗa̱ sowu, a bayam sa nidago ka pisogo sikka nide wonti balan balam gwe gwe nya albarkata shi na wontalti sosai. A nakgwe a tlamwu ilgwe a saka koyati malsigo yekede goti nisida ƙayeni duk lugwe depa tali koda lishti ko yekke. Sa jeti na ƙiwoso. Bapal misali akwai jon nida a danika nak ningego ta nida har masters gwa tana plti nak ninger amma tana palti ta. Dus luwa juwas ka a tate ka wajo bólolo atanata kiwo suk dla gwawsi nono tikde malgwe pa kullum tikde man glakti nifa dla gwedepa asa sarapa de ama dlawu. Ka yenti mago ka wule taman ilgonde lishitiso a sanna go ilgon kana yentigo wule talwe ka lishitisp sai bayan tapal kiwo shekani atada lishiti nakna jetiti ilgwe a niukma tabbatati na dlarsogu sai ta pali to balankan gwedepa talak ilgon a cinawugo saita palti. To a koya ilgon malsi sosai nak gwuisi, sa ɗan kalu denamso, sogo wul sabona tas tara ainihi nutuwa gwasan sosai. A sansan go mani suk palati. Palati balan ƙan gwe ɗepa simau danti suksi tami, de kune ka maniwu to ba palati kullum lamtigwas o lokocigon wo. Tayen man bi gon wugo wule wul abincikan mati, domin hila nilɗa a ɓorkan nitda, a sannan timago balanka gwedapa ta rena ilga paliso bapalati rena ilga paliso sam gonwo ten patti bik an nakgan nukan ta gibi a da̱mitde sana’a gwedapa taci ata dla a dani. Gonwo kan yenti ƙuit kaca, kuit kan tanal wul ten ta̱re kaca kan tanak wul ten ta̱re juyasi atana ma ta mgirti a tana multika to wul mul mamaki gwedepa ba huikgo yekda kuit go yekna gipti ga lubi gwasi atinama citi na lubi gwasi kai hab habtiji miuljwasi ta huikde na nalikan ata pali. Ba pal koyanci namalgon ata wul ikan tlot kusan ka, ko gasi kunne malgo ta ta wul kaptilan wugo kwana goma sha huda kan a paliti a kaptilanmu mashi to gasgonwo ana danti sukto yekta hiyide kaptilango na nalikna moljuwas pal karatu harna degre nida na wulpi ilgwiside pa mana yenittiwu ta yillet galu har zaranda atana tapiya. A tapiya go tana paltigo yekde tana wulti ikan kusanka suk shaura wuljoni ata nak bi ijjon kaman nak ka baban bolawugo ata wulka. Ta so ba palati timago balanka man got wul baita rena ilgwe wedepa balan wuta wul dogara na gagas kluso a bita kan danti kawai nan so, bapa̱lati asego kunne ka balti naira ishirin arbain. Sai tapal kangwe tapiwu ta ilgwi si li acina <noise> a bapalati balankan wedepa tuntem parko a wule ta kan dantiso ase kaman danti sukti ilgwe a koye suk bapalatiwugu a sannan a ɗanna nak mil yarejon janami don yare jina wo ma nida kusan denamkan. Pzalu nid, ʒull nida, <hesitation> buli nida lago nida to mus mujude muna kumtigo maku juna ganan jetjet, to kusan lagas. pyatu, zull suk shaura gwasan wo mo mana tapiya kaman nak an luka̱l kan mani. So balamka gwedapa simau nak jinan jukan sani, ilgwe ma kye suksigo yekde kilti shin, har niknange a nak kan gwe a huikde har nakninge simago cit cinago boni boni. So nak takaice mujeye a dan suk si jujum.